<hesitation> Piirowal kam laatake ɗatal gootal kadi bonngal fuu nder ɗate jahaale ɗe ɗun mari to duuniya. Gam non, ta hulu, tora jomirawo ceniɗo yaara on jam jippina-on jam. Andutu, naa antan, on ɗuuɗɓe to nder.